minä olen syntynyt syntynyt tammikuun kahdeskymmenesneljäs päivä kahdeksantoistasataakahdeksankymmentäkolme tässä Kallionkielessä tässä kotona ja minä olin ollut niin huono silloin sitten sen pikkupoikana pikkulapsena että minua se oli kai se se isorokko tai mikä silloin raivosikaan niin että minä minä olin niin että raidilla käänneltiin vain sitten ympäri että ei ollenkaan käsin - kosketeltu kun aina aina noin oli ihan verisellä paikat ollut ja sitten minä olin ollut niin vääräsääri että minun olisi nuo kehriäisluut otti maahan kiinni vaarivainaani niitä niitä toimitteli minulle sanoi että on sinun nuo sääresi oiennut vaikka ne oli niin että nuo kehriäisluut ottivat kiinni niin sillä lailla minä olin mutta tuli minusta sentään sitten sitten jonkinmoinen krapsu

no niissä ei ollut oikein oikein nyt semmoisia niin että niistä osaa sanoa että minä en kumminkaan muista minä en sitten sairastellut sen kummemmin mitään ja ja eikä niillä se joka ei ei silloin lääkärissä paljon käyty joka ei voinut elää niin se kuoli sitten siihen ja ja ruoka oli semmoista tuo oli nyt hyvää hyvää ruokaa kun syötiin tuota vanhanaikaista ruokaa kovaa rukiista leipää niin sitä syötiin sitä syötiin välipaloiksi ja sitä syötiin pöydässä niin se oli sitä minä kumminkin tykkäsin kovasti että se oli se oli minun mielestäni kaiken parasta ja minä olen siitä nytkin tykännyt niin että nyt kun tässä on ollut tämmöiset pehmoisen leivän ajat niin toissapäivänä meilläkin leivottiin - minulle niin - kaksi varrasta leivottiin rukiista leipä ja minä annan sen kuivaa ja ja sitten noin sitten se on hyvää semmoista että minulle maittaa syödä - siinä on niin kuin sokeria joukossa kun sitä sitä karvuttelee puukolla karvuttelee niin se on sitten niin niin semmoista ravinnollista - nyt minä tänä suvena sairastelin kanssa kun tässä oli kaikki ne murheet ja sitten minuun tuli se se niin kuin sanotaan se lavantauti semmoinen ja semmoinen ripuli ja minä olin kaksi viikkoa siinä niin niin huono että että minä ajattelin jottei minusta tule enää miestä ollenkaan lääkärikin kun minä kävin tässä Tevanniemessä sen Nieminevan tykönä niin se sanoi että mikäs Kuortin Taavetin nyt on vaivannut kun se noin huonoksi on mennyt minä sanoin kyllä - kyllä minulla on ollut niin kovat tuskat että tai ei ei tuskia kovia mutta heikoksi vetänyt että kun verikin oli niin huono kun se koetti niin sanoi että ei tämän huonommaksi veri enää tule ollenkaan ja sitten kun noin sitten kun se antoi minulle lääkkeitä ja minä olen niitä lääkkeitä nauttinut ja ollut niin kyllä minä nyt taas olen oikein tavallisissa voimissa ja sen mukaan kun tämmöisen tämän ikäisen miehen ja sortin sopii olla ei minua ole mikään nyt nyt vaivannut niin erikoiseen kun siitä minä olen että kun kun minussa ei ole ikänä ollut tuota sitä niin sanottua sitä - reumatismia että minä olen kastellut itseni kyllä kyllä oikein niin läpimäräksikin että nyt kerrankin kun Matti jo oli meidän pojat niin - olimme tuolla tukinajossa ja ajoimme niitä Matti sanoi en minä silloin enää tukkia voinut mitään nostella mutta ajoin hevosta kumminkin se sanoi että kun kahdella hevosella ajoimme niin sanoi että käy nyt sinäkin ja koko päivän satoi sitten semmoista märkää lunta ja minä olin märkänä niin niin kovasti ja sitten oli vielä semmoinen liukas keli että siinä ei ei passannut kävelläkään kun kotiin tultiin niin kun me tulimme kotiin kotiin niin minä olin niin vilullani sitten että minä jätin tallin - eteen hevosen vain ja tulin pirttiin mummu täällä tänne mummun puolelle se ruukasi aina sitten tulla kyllä hevosen riisumaan se piti hevosesta niin hyvän huolen niin Jaakko tuli rapuille se oli sisällä tuo meidän isäntämies niin tuli ja huusi että meinaatkos - meinaatkos uudesta lähteä että et hevostakaan riisu ollenkaan niin meinaatkos uudesta lähteä taas vain menemään minä sanoin että no en - ei minulla semmoinenkaan meininki ole mutta en minä sitä tuonne talliinkaan pysty saamaan mutta kai hänen äiti tulee pistämään talliin minä sanoin niin se oli semmoista huvittavaa semmoista leikkiä mutta kyllä minäkin luulin kun olin nyt sitten niin märkänä lävitse että paidasta ja alushousuista alusvaatteista asti täytyi muuttaa kaikki niin luulin että tulen - tai pelkäsin kipeäksi tulevani mutta ei minussa ollut sen kummempaa minä kuuma kahvia join niin minä olin niin kuin ennenkin

no ei niitä kyllä niitä oli semmoisia meidän meidän mummuvainaa isäni isäni äiti niin oli semmoinen kyllä että se veti noita paikkoja niin kuin sanotaan kun jäseneltä pois lähti niin se oli kyllä semmoinen että se veti niitä jäsenelle ja - sitten sitä kuljetettiin sitten yhdenkin kerran kehui että häntä vietiin niin pimeässä yksi mies kun mutta en minä muista niin vei häntä niin että ja silloin ei ollut teitä eikä mitään että rapaa oli polveen asti ja syksyllä myöhä niin selässänsä se mies kantoi sitten häntä niin sinne toi toi vaimonsa tykö että noin veti sen paikkoja jäsenelle se oli kyllä semmoinen mutta ei tässä nyt semmoisia minun tietääkseni ollut semmoisia lääkäriä ketään että että noin siihen olisi ollut niin turvattua ei meidän kumminkaan mitään lääkäriä tarvittu ei ei käyty ei käyty kyllä minä kerran kerran Kurussa kävin sen Tillin tykönä kun minä nyt sen oikein siinä sanon niin minä - sain markkinoilta hevosen sitten ja se hevonen oli se oli sitten hyvä hevonen lihava kovasti ja muuten ja sitten sanoivat että kyllä sinä mies nyt sait potkurin hevosen sanoivat siellä Tampereella minä sanoin ei se potki ja minä tulin kotiin ja minä panin sen talliin ja viiden aikaan aamulla minä tulin kotiin ja kuuden aikaan mentiin talliin niin se oli potkinut jo niin että että noin lukko lähti jo ovesta pois kun se oli ovipielessä niin oli semmoinen kommolukko niin se oli lähtenyt jo irti siitä sitten kun se potki niin kovasti ja kiljui ja huhtoi mutta sitten minä menin tuonne Kuruun Kuruun ja kävin sen Tillin tykönä ja ja sitten se Tilli sen paransi niin että ei kravauttanut eikä krivauttanut niin sen verran minä minä kyllä olen käynyt niiden noitien tykönä no minulla oli minulla oli semmoinen pieni pullo että oliko viisikymmentä grammaa tai mitä häntä oli viinaa siinä ja se - ja sillä oli - se pudisti sitä viinaa sitten tai sitä pulloa sillä oli semmoinen semmoinen musta pieni mökki johonka sitä mentiin sitten sinne kamariin ja siellä se pudisti sitä ja sanoi että tuossa sen näet nyt sitten sen mikä siinä on mikä sille on tehty sille hevoselle että noin että joka sen jonka tähden se on ruvennut potkimaan että se on potkinut siinä kun sinä olet sen saanut ja aseista riisunut aseista riisunut niin se on siinä tehty sille ja kyllä kai ne veijarit sitten sen siellä Tampereellakin tiesivät kun ne - tulivat perässä ja sanoivat että kyllä se potkii varmasti niin se oli semmoisia veijarien peliä mutta selkisin minä niistä ja sainkin niin hyvän hevosen että että minä sanoin että se vie meistä menee toinen hautaan kumpijompi mutta se silloin kun se kapina oli oli niin tuolla kauppalassa niin sinne tuli tykinkuula sitten siihen asumukseen jossa se oli kun se tuotiin sinne vähän niin kuin suojaan ja silloin se sitten meni sen meni lävitse tykinkuula ja se kuoli sinne

no en minä kuullut en minä kuullut siitä sen paremmin mitään mutta siitä Tillistä sitten on vielä juttu sitten kun oltiin Tampereella minäkin olin tuolla Helmisellä Helmisellä oltiin kortteeria ja sitten se Helmisen emännöitsijä oli hyvä tuttu minulle sitten kun minä melkein joka toinen viikko nyt kumminkin kävin Tampereella voita viemässä silloin kun ei meijeriä ollut ja meillä oli paljon karjaa tuli paljon voita niin sitten se Helmisen akka tälläsi minun sen Tillin kanssa maata sanoi että mene sinä Kuortti tuon Tillin viereen maata ja se noituu sinun sitten niin että yhtenä ruskeana tänä yönä noituu ja minä sanoin juu se sopii kovasti ja me - Tillin kanssa makasimme noin me juttelimme tuonne kahteentoista asti me juttelimme kaikkia Kurun asioita ja ja sen semmoisia ja sitten nukuimme ja ei siinä ollut sanan kravetta sen paremmin me olimme aamulla yhtä riskit kuin ennenkin ei se noitunutkaan minua juu sellaisia ne oli siinä oli kai sen sanoivat että siinä oli siinä ahteen päällä mutta ei - en minä kyllä minä sen paikan tiesinkin se oli täältä mennessä vasemmalla kädellä siinä mäen päällä siellä se asumus mutta en minä poikennut ja käynyt - kun en minä tarvinnut mitään siellä noin semmoisia kun ennen Tampereella kuljettiin tämänkin - täältä päin niin kuljettiin tuolta kauppalan kautta talvisinkin kun siellä oli paremmat tiet kun täällä tämä tämä se tämä se Seläntaustan tie niin täällä ei ollut tätä ei aurattu eikä tehty eikä eikä paljon kuljettukaan että se oli väliin seivästen tasalla kujat lunta niin kuljettiin kauppalan kautta mutta oli tästä tämä selkä selkä mentävä kauppalaan ensisti semmoinen semmoinen pitkä selkä kun se oli huonolla kelillä niin se oli vähän pitkähköksi otti mutta mentiin sitä vain aamulla lähdettiin pimeässä jo menemään täältä ja mentiin siitä kauppalan kautta niin että kauppalassa hiukan valkeita oli kun siitä lähdettiin menemään ja sitä päästiin sitten vaikka isompikin kuorma oli niin päästiin kyllä ehtoolla kaupunkiin niin että siellä yökortteerin saatiin no minä en tiedä siitä siinä kehuttiin että siinä oli semmoinen vaimo se kai oli en minä tiedä siitä sen paremmin mutta kyllä sitä sanoivat että siinä on semmoinen semmoinen ihminen mutta en minä en minä tiedä siihen sanoa yhtään mitään sen kummemmin mutta kuulin muilta ihmisiltä puhuttavan juu se oli se se oli se kyllä niin - en minä kuullut siitä ettäkö se olisi minkäänmoisia temppuja tehnyt ja kenellekään mitä muuta kuin sanottiin että siinä on semmoinen semmoinen ihminen en minä tiedä siitä sen paremmin muista mitään kyllä minä olen kyllä se nyt minun mieleeni tuli että että se oli siinä se se ämmä -- muija joo en minä ole en minä ole semmoisesta kuullut siinä siitä ämmästä mitään mutta kyllä minä olen kuullut niistä hevosen pidättämisestä ennen tuolla Porintiellä Porintiellä täällä oli tämä meidän kylässä seppä sitten ja se sitä toimitteli että noin yksi mies sitten kun toisia meni edellä lankkukuormilla ja se ajoi sivuitse sitten niin rehvakkaasti ja sanoi että hyvällä hevosella on hyvä ajaa ja mutta se yksi mies oli sitten semmoinen tietomies kanssa niin se oli sanonut että et sinä mies kovin sillä hyvällä hevosella aja ja sanoi vain sen verran ja sitten kun se päästiin siitä vähän matkaa eteenpäin niin sen miehen hevonen oli väsynyt niin että se ei voinut se ei voinut sitä lankkukuormaa vetää eikä mitään että se vedätettiin toisilla se kuorma siitä eteenpäin ja ja sitten sille oli sanottu että äläs älä nyt rupea noin isottelemaan ja komeilemaan koskaan että sillä lailla siinä käy ja se hevonen oli niin että tyhjänä se oli heilutellut ja märkänä ollut kovasti ja mutta sitten oli pyydetty sitä miestä taas että että paranna nyt sitä että että mikä häntä auttaa nyt ja se oli taas sen sitten parantanut niin että se lähti menemään entisellänsä sen verran minä olen niistä kuullut siellä tiellä puhuttavan en minä ole nähnyt eikä minulle ole ikänä tehty tehnyt kukaan mitään ei ole ei ole rosvoja tullut eikä mitään mitään vaikka minä olen noin pimeässäkin yksin yöllä kulkenut niin ei ole ei ole - minkäänlaista haaveria näkynyt ei ole kukaan puhunut hyvää eikä tai noin kyllä hyvää aina puhutaan mutta pahaakaan

no se oli se oli minulla pidätöspaikka kun mentiin niin sen mikä se nyt onkaan siinä kun järveltä noustaan se ahde se iso ahde ylhäälle ylhäälle Pritsi Pritsissä niin siinä minä ruukasin syöttää aina siinä Pritsissä siinä oikealla kädellä siinä mukassa niin siinä sai vettä hevoselle antaa ja ja sitten noin siinä minä ruukasin syöttää minä en juuri poikennutkaan muualla muualla asumuksissa siinä koskaan nyt viimeisinä aikoinakin kun niitä oli siinä kai kun ne puhuivat että kyllä minä siihen aikaan sitä tietä vielä kuljin kun siellä Ristilässäkin sitä viinaa ja pirtua kuljetettiin mutta en minä poikennut ja ollut enkä poikennut viinareissuille eikä se passannut siellä ruveta viinoittelemaan ei siitä olisi sitten mitään tullut niin siinä minä poikkesin aina siinä Ristilässä tai siinä ei kun siinä Pritsissä Pritsissä piti sanomani yhden kerran minä olin en minä ole muulloin välillä yötä ollut yhden kerran olin sitten kun isävainaan kanssa ennen menimme niin siinä Lindbergillä joka on Ylöjärvellä siinä Mäkkylän tienhaarassa tai tuon Teivaalan tienhaarassa niin siinä minä olin yhtenä yhden yön olimme sitten siihen aikaan se Sirkka Kyröskoskelta niin se veti paperia Tampereelle ja kun kun se ajettiin Koskelta se paperi Tampereelle niin se veti veti sitten sinne ja se tuli yöllä tuossa puoliyön aikaan sinne kolisteli sitten niin kovalla kolinalla niin - se emäntä sanoi sitten että Sirkka siellä taas tulee kun se noin kolisee niin niin niin se sinne tuli sitten yöksi niin sen minä olen välillä sillä välillä ollut yötä minä olen aina kulkenut tällännyt kulkuni niin että minä olen kaupungissa ollut yötä ja ja sitten kotiin tullut

no se se kun noin se kun talvella mentiin ja tuosta päästiin menemään tästä nyt kun tästä kulki - iso viittatie sitten oikein tätä selkää myöden tuolta se tuli Parkanosta ja siinä oli siinä oli kestikievari ja sitten postikyyti kanssa niin kulki tuli tuolta Heittolasta tuli Höytölään ja Höytölästä meni sitten tätä selkää myöden ja se oli viitattuna tuonne Salonsuuhun ja meilläkin tästä sitten lähdettiin menemään kotoa tästä - Pakurille suoraan niin mentiin sinne viittatielle ja sitten mentiin siitä Kartun kujia myöden ne Kartun kujat oli kartulaisten määrä - aurata aina talvisin että ne oli kunnossa mutta ei niitä ei ne niitä auranneet että vainioita myöden siellä kuljettiin ja sitten ne oli - sarkojen poikki ajettiin niin ne oli niin kuopilla ja semmoisilla että siellä nousi ja laski vain ja siitä sitten mentiin kauppalaan ja kauppalasta sitten noustiin sitä Mänttikujaa ylhäälle ja siitä siitä lähdettiin vain menemään sitä tietä pitkin sitten niin kauan kun päästiin Kyrön kirkolle niin sitten siellä mentiin siitä sillankorvasta järvelle ja ja siellä noustiin yhden kerran maalle sitten sitten vielä ennen kuin ennen kuin sinne Pritsiin asti päästiin niin siellä kerran oli se maannousu siinä Laitilassa Laitilassa se olikin niin kun minä muistan niin siinä Laitilan suntissa ja siitä sitten vielä laskettiin järvelle siihen lahdelle ja siitä noustiin sitten ja ja sitten sitä mentiin sitä maantietä myöden mutta siinä oli siinä Kyrönjärvellä ennen semmoista pahaa pahaa sorttia kun ne paperimiehet ajoi niin ne ajoi semmoisilla ja ne sattui mennä siihen aikaan että täältäkin täältäkin juuri niin joutui niin niiden - usein kun sattui niiden perään ja niitä meni pitkät roikat sitten ja kun se Kyrönjärvi oli kanssa sitten usein semmoisella että ja huonolla kelillä sieltä - noin kun ei täältä päässytkään niin kuljettiin että oli uhkua siellä ja vettä siellä sivussa ja niillä oli niillä oli sitten tie siinä ja ne teki semmoista kiusaa että ne ei tahtonut päästää sivuitse siinä sitten menemään siinä järvellä ja kerran minäkin jouduin niiden perään sitten sitten ja minä minulla oli yksi kaveri sitten joka koetti - edellä - se meni minun edelläni ja koetti ajaa sivuitse mutta ei sen hevonen mennyt siellä ummessa mihinkään minä sanoin että mutta kun minäkin koetan että kuinkahan se käy niin minulla oli hyvänkulkuinen semmoinen neljästalvi musta tamma niin minä sanoin että mutta kun minäkin reistaan että kuinkahan se pojat käy niin niin että että putkena se vesi ja ypyli tuli siinä sivulla kun minä painoin sivuitse ja kyllä se edimmäinen mies meinasi sitten ruveta lyömään hevostansa mutta minä sanoin ei se äijä parane kyllä se nyt tie aukeaa sitten tästä että kyllä minä kyllä minä edellä olen että että noin se käy sitten hyvällä hevosella että että noin ei se parane teidän ryppyillen ollenkaan ja sitten sitä sitten siitä mentiin aina vain niitä kankaita myöden sitten kyllä se sitten kyllä se sitten hyvää oli kun siitä mentiin siinä oli siitä Miharista Miharista pitkä vastamaa se oli taisi olla kaksi kilometriä sitä vastamaata sitä Sasin ahdetta ennen kuin sen ahteen päälle pääsi niin kyllä sitä sitten meni kun sen ahteen päälle pääsi niin isommallakin kuormalla niin meni meni oikein hyvin kun pääsi niille kankaille juu ja siinä sitten kaupunkiin saakka mentiin sitä sitä tietä myöden mutta tästä mentiin sitten sillä tavalla tästä nyt mentiin tuolle kun suvella kuljettiin niin tuolle joka - menee tätä Huopion kautta ja tästä -- Viljakkalan kautta niin mentiin tästä tuohon Miettistenkylän lävitse meiltäkin niin tuohon Pretikkaan ja Pretikasta sitten alkoi menemään se se tie niin siitä suvella kuljettiin kuljettiin sitten ja mentiin sitä tietä ahteista se tie oli on kovasti nykyäänkin niin että se oli niin niin semmoista pahaa raskasta raskasta kulkea mutta kyllä sitä vain käytiin kyllä minä kävin joskus kuumilla ajoilla ennen vanhaan niin kuin minä sanoin äskenkin että voita tehtiin niin kuumilla ajoilla menin niin että ehtoolla lähdin tuossa kuuden seitsemän aikaan ja myöhempänäkin kun väki tuli työstä ja tultiin työstä niin lähdin sitten menemään Tampereelle ja yösydän mentiin yhden kerran minä minun yllätti kova sade sitten kun minä menin ja Sorvaniemessä oli riihen röylän alla semmoinen suoja ja ja minä jouduin siihen suojaan ja riisuin hevoseni tai tälläsin hevoselleni ruokaa ja ja siihen nukuin siihen riihen portaille ja nukuin siinä pari kolme tuntia ja sitten taas lähdin Tampereelle menemään ja kerkesin hyvissä ajoissa kun minä ajoin sitten vähän lujempaa kun minä suunnitelmastani vähän myöhästyin kun minä nukahdin ja hyvin minä silloin selkisin muuta en minä ole kyllä kyllä siinä semmoista mutta kyllä minä öisin kuljen noin - muulloinkin öisin lähdin mutta en minä ollut yötä muuta kuin silloin kun se sade minua viirasi siinä sen verran että en viitsinyt sateessa kulkea no se oli se oli minulla kun meillä oli hyvät hevoset semmoiset hyvänkulkuiset niin se oli siinä seitsemän ja kahdeksan tuntia kun se kesti mennä mutta kun tätä on tästä niin seitsemänkymmentä kilometriä niin niin niin se kesti sitten kun huonolla hevosella hiljaisella hevosella ja isolla kuormalla niin se kesti mennä melkein melkein kellonympärystänkin kyllä jotta mutta ei täältä niin suuria kuormia ei sitä voita nyt ollut siinä ollut kuin korkeintaan sata kiloa kerrallansa eikä niinkään paljoa niin ei sitä käynyt säästäminen sen enempää että sitä ruvettiin pian vanhaksi moittimaan ja ne tunsi minun siellä Tampereella sitten kovasti sille minä myin aina voini sille Kurikalle Aino Kurikalle joka oli hallissa myymässä niin sille minä myin voini voini aina mutta kerran meille tuli kerran meille tuli semmoinen pieni pieni kahna että meinasimme niin kuin erota mutta kyllä siitä taas sitten selvittiin kun oli se - keväällä syksyllä semmoinen jääkeli kauan aikaa semmoiset liukkaat kelit kovasti ja että ei kukaan mennyt Tampereelle kun se oli maantie liukasta ja niin kuin niin kuin lasi ei silloin lähtenyt kukaan mutta minä tuon naapurin kanssa tuumimme että niin lähdetäänpäs me pojat menemään että eiköhän nyt ole hyvät voikaupat lähdetäänpäs menemään ja otetaan otetaan hevosennauloja ja hohtimet ja vasarat mukaan ja korjataan kenkiä ja lyödään nauloja alle jos niin että haaveria tulee no me lähdimme menemään sitten aamulla ja menimme ja oli oli se hyvä keli sitten ja oli kumminkin onni niin myimme ehtoolla voimme no mitä tästä olimme siellä Helmisellä yötä no yöllä tuli lunta niin että sitä oli sitä oli oikein taisi olla puoli metriä niin tuli semmoinen lumisade ja kyllä me sanoimme että se oli meillä onni kyllä kyllä voi laskee ja sitten kun me tulimme pois niin niitä tuli sitten kuormia reellä niin meitä vastaan kovasti ja kysyivät että kuinka on voikaupat hyvät no me sanoimme että kyllä siellä on voista niin kova puute että kyllä siellä hyvät kaupat on ja ne veivät sitten ne varastoonsa ja annas olla minä parin viikon perästä menin sitten kanssa taas uudesta ja menin meidän äiti mummun meni kanssa sitten menimme yhtenä silläkin oli asioita ja sitten minulla oli taas voita ja minä sinne Kurikalle menin kauppaamaan niin Kurikka sanoi että hänellä on vielä ne vanhatkin voit myymättä jotka hän sinulta osti että ei hän nyt osta ja maksa sinulle siitä hintoja minä sanoin no tai se sanoi niin että osta sinä häneltä minä sanoin ei minulla on myydäkin ja minä sanoin no ei suinkaan meille tästä sen parempaa kinaa tule sitten että niin kuin minä tarjoan muille no siinä oli semmoinen semmoinen kauppias sitten kanssa siinä likettyvillä se on se seurasi meidän kauppaamme jo ennenkin ja sitten minä menin sille kauppaan niin sanoi että juu kyllä hän ottaa ja maksaa sen se maksoi sitten niin tavallisen hyvän hinnan kyllä se laskenut oli siitä mitä silloin oli niin no sitten se Kurikka kun minä olin jo sille miehelle myynyt voini niin se rupesi minua haukkumaan sanoi että kaikkia hulluja sitä on kaupunkiin pantu tulemaan että kun että kun noin minä tuo minulle sitten niin ensin vanhat voit jotka taitaa olla jo monen viikon - kuukauden vanhoja voita niin tuo ne hänelle ja myy ja saa korkean hinnan ja sitten kun tuo nuoria voita niin sitten myy toisille että kaikkia hulluja siinä on kaupassa minä sanoin että no niin niitä on sitten semmoisia tämmöisiä hulluja sitä siellä maaseudussa on jotka näitä kaupunkilaisia elättelee siinä ja se oli sille kun minä olin siinä kaupassa niin se oli sille meidän äidillekin sitten niin manannut ja sanonut että kyllä kyllä teillä on sitten aika mies ja no minä sanoin että no ei suinkaan meidän sitten parane tästä että ollaan erillänsä minä menin muutaman ajan perästä - taas sinne niin kyllä voi kelpasi ja oltiin hyvitty eikä puhuttu vanhoista asioista yhtään mitään niin sillä lailla ne ne siellä sutmaantui sitten ne kaupat kerran minä olin siellä - tai monta kertaa olin mutta sitten minä olin pikkupoikana vielä myymässä sitten että ei ollut pantu kilon palasiinkaan ja että ne oli pytyissä kun kotona suolattiin pyttyyn ja ne oli semmoisissa pytyissä toisissa pytyissä oli kymmenen kiloakin ja ja niin poispäin ja sitten ne kaupungin rouvat niin kävivät niitä maistelemassa ja ja ja koettelemassa ja sanoivat että tuolla on huonoa voita huonoa vanhaa voita se on ja no siinä yksi mies sitten semmoinen kauppias niin se katseli sivulla ja se sanoi tuli sitten siihen ja sanoi että älkää te älkää te tehkö sen pojan voista kiusaa noin pilkkaa sillä on niin hyvää voita että ei se parane siitä hän on katsellut sen nyt teidän pelinne ja sanoi minulle niin että mitäs näistä tahdot no minä sanoin hintani niin sanoi että hän ottaa sen koko kuorman ajetaan menemään tuonne ja me ajoimme sillan taakse sinne sinne mäkeen niin ajettiin siellä oli sen kauppa ja ajettiin sinne ja minä sain siinä niin hyvän kaupan siinä ja ne ämmät meinasi minua puliveerata siinä vain sitten että ottaa mutta mutta se mies minun pelasti sitten kun minä olin semmoinen pikkupoika - noin että en minä ollut vielä täysi mieskään kun minä jo pantiin jo sinne kaupunkiin menemään

no ei täältä päin juuri viety kun täällä oli tuon lihan ostajat semmoiset semmoiset krossarit jotka ostivat lihat nuo nautaeläimet mitä myytiin - noin sonnia ja sen semmoisia niin viety muita joskus vietiin kun oli puutetta niin vietiin perunoita talvella mutta perunoista oli semmoinen - vastus kun ne tuppasi jäätymään välillä niin ei niitä viety sitten paljonkaan ja eikä sitä niin viljeltykään viljeltykään perunoita sitten niin myyntiä vasten suurestikaan että niistä kyllä se voi oli voi oli paras tekijä että sieltä ne oli rahat sitten rahat otettava kyllä siinä sitten oli joka siinä olla meinasi niin nuukasti siinä oli oltava sitten kun sillä voirahalla täytyi sitten tulla toimeen että ei siinä ei siinä muita sivutuloja sitten suuria ollut noin että sieltä karjasta tuli muuta se mitä viljaa sitten oli niin kuin rukiita myytiin ei muuta lajia ollutkaan kuin rukiita myydä siihen aikaan kun oli nuo pellot oli semmoinen kolmijakoviljelys vielä niin oli pellot sitten kolmasosa pelloista oli oli rukiilla niin ruista sitä oli sitten myydä sen mitä oli oli mutta ei muuta ollut mutta rahoissa sitä pysyttiin ja silloin oli silloin oli raha rahaa

no sieltä sieltä ei nyt ostettu semmoisia kyllä väliin tultiin niin että ei ostettu yhtään mitäänkin ja väliin otettiin viinapullo mukaan sitten kylläkin joskus joskus semmoinenkin otettiin mutta kyllä siellä paljon tultiin kun täällä oli nämä kauppiaat sitten jotka niitä myi myivät niin kyllä siellä kyllä siellä kauppaa täytyi tehdä Björkvistilläkin sanottiin kun minä siellä olin kortteeria kanssa sitten niin sanottiin että kun minä yötä yösijaa kysyin yökortteeria niin sanottiin että kyllä yötä saatte olla mutta talossa täytyy kauppanne tehdä no tehtiin sitä sitten sen verran että - puodissa käytiin että karamelliä ostettiin ja ja jotakin jauhoa sitten vähän mutta ei paljoja kyllä se raha melkein kotiin tuotiin meidänkin oli äitivainaa äitivainaa oli niin tarkka että se kyseli sitten että tai tiesi sen voinlaskun niin kun niitä tehtiin semmoisiin kilon kappaleisiin niin että paljonko siinä että kuinka monta kiloa oli niitä ja ja sitten mitä siitä sai kilolta se laski sen niin jos siinä oli sitten joku markka vähän - kaniin niin sanoi että no mihinkä se raha on joutunut että mitä sillä niin minä sanoin että minä ostin karamelliä ja ja taisin vähän ostaa nisustakin että minä syöskentelin kun minä tulin tuossa välillä niin siihen se meni sitten että kyllä siinä ei sitä haaskaaminen käynyt tai siitä saatiin nuhteita

no ei sitä ei siinä oikein oikein minun sakistani siinä sakissa missä minä kuljin tai ei niitä niin sakittainkin niin ei se ei sitä - juuri siellä siellä paljonkaan ryypätty kai niitä juopuneita oli niitä siinä näki kyllä tiellä mutta ei me ei me - ei me - pahasti ryypännyt kyllä me tulee vielä mieleeni se ryyppyasia sitten niin kerran tuon naapurin kanssa silloin kun se oli se semmoinen se viinankieltoaika että ei sitä saanut ja mekin siellä oli se pirtukauppias sitten se Moberg joka niitä reseptiä myi ja jolta sai se oli siinä Satakunnan sillankorvassa ja me menimme sitten me sanoimme - sen naapurin kanssa että mennäänpäs nyt ja otetaanpas mekin pullot tuonne niin hakemaan sieltä resepti ja me menimme sitten ja otimme ja siellä oli miehiä vaan minä sanoin että no ei täällä olekaan naisia sairasta ollenkaan muuta miehet että miehet on kaikki kipeinä vain niin sanottiin ei täällä ei täällä naisia tarvita sanoivat siellä odotushuoneessa kun siellä oli väkeä niin kuin no sitten kun sinne sisälle meni niin kysyttiin että montako litraa ei siellä kysytty että mistäs kipeä olet muuta kuin että montako litraa no me sanoimme otimme me sitten litran litran pullon niin me sanoimme että no litra - otetaan ja no niin ei mitään muuta kuin rahat pois ja ja resepti se oli valmiiksi kirjoitettuna se resepti jo sitten muuta kuin sen sai ja no sitten me otimme apteekista ne pullot ja naapuri on sanonutkin monta kertaa että niin se kävi että kun nämä pojat tuli niin ei kummallakin oli pullo ja toinen tiesi että toisella on ja toinen että toisella on ja ei pulloja aukaistu välillä ollenkaan että kotiin ne tuotiin sinänsä se on väliin tuo naapuri nauranut että kokonansa nämä pojat toi pullonsa silloinkin kun se se pirtunaika oli tai niin tuota se kieltolain aika oli että ei saanut sitä juu sillä lailla me

no sitä sitä mentiin ei tästä ei ne juuri ei ne juuri noin oikein montaa miestä montaa taloa yhtaikaa käynyt tuo Laurikan kanssa me kävimme kyllä hyvin usein yhdessä niin ne teki sitten tänne tehtiin lopusta jo sillä tavalla että että kuultiin että tai - suosittiin että se menee nyt seuraavalla kerralla ja se vei sitten kaikkien voit yhtä painoa niin se vei sitten taas se joka meni niin me teimme jo yhteen aikaan semmoistakin että se voi yhdellä kertaa niin että ei siellä joka miehen tarvinnut käydä niin teimme siinä että mutta kyllä niitä sakkia karttui sitten jo lopusta niin niitä oli monta hevosta yhdessä roikassa kun mentiin niin tuolta pitkin Röyhiöstä ja Luhalahdesta ja ja sen semmoisesta niin jotka kanssa kulki tuolta Viljakkalasta ja sieltä niin ne lähtivät aamulla sitten jo että ei ne mennyt - noin - yöstämöihin sinne ne lähtivät aamulla aikaisin ja ja menivät sieltä mutta täältäpäin mentiin niin siinä aamulla en minä niin että kyllä minä tuon Haikaran kanssakin ja Köntin kanssa usein kuljin ja ja sitten Sipsiöstä Eskelin kanssa ja Röyhiöstä Pentin kanssa vanha Pentti oli minulle hyvä tuttu sen kanssa me usein kävimme ja Ojan sitten sen joka jäseniä paransi niin sen kanssa me kuljimme kuljimme hyvin paljon yhdessä olimme hyvät hyvät tutut ei me ei ollut ne oli tästä ei kulkenutkaan tätä tietä kyllä kyllä ne kulkivat sitten jotka tuolta tuli nuo nuo jo tuolta tuolta puolen järveä niin kun Heittolasta ja Riitialasta ja sen semmoista niin ne kulkivat jo kauppalan kautta niin kun suvellakin kuljettiin ja ja sitten nuo karvialaiset ne meni toisia teitä ei ne kulkenut tästä mutta kai ne talvella kulki mutta en minä en minä sattunut sattunut koskaan niiden toisenpitäjäläisten sakkiin sakkiin noin niin kuin parkanolaisten ja muuta kerran parkanolaisten kanssa tultiin markkinoilta yöllä yöllä niin tultiin tuolta Näsijärveä myöden ja sieltä niin siinä oli se Runsaan Kalle ja keitä siinä olikaan niin jotka tulimme yöllä sieltä Näsijärveä sinne Mutalaan ja sitten tulimme sen kautta pois sitten keväällä viimeskelillä niin en ei minulla sen kummempia ollut mutta kerran minä nyt tuli mieleeni niin Tampereella kävin pian aamulla aamulla rupesi aurinko nousemaan se oli siinä niin jääkelit oli niin aurinko rupesi nousua tekemään kun minä menin tuossa Virhosissa minä menin selkää myöden oli jääkelit sitten oikein hyvät niin minä menin tuonne Hirvilahteen asti Viljakkalasta menin ja siitä menin Karheenkylän kautta sitten niin minä aamulla niin lähdin siinä kun minä sanoinkin auringonnousun aikaan ja minä myin voini voini ja tein kauppani ostin kirnun semmoisen veivikirnun ja tulin ehtoolla olin yhdentoista aikaan kotona niin sitten meillä oli yksi kraatarikin niin se sanoi että no mitäs väliltä pois palasit että et sinä nyt kaupungissa tänä aikana käynyt minä sanoin kyllä kyllä minä kävin ja kyllä minulla kirnu tuolla on ja voit on myytynä sanoi no että no sepä oli sepä oli erinomainen käynti sitten mutta minulla oli niin kuin minä sanoin sama se pikku musta jolla minä sen siellä Kyrönjärvelläkin ajoin niin minä tulin tuon Toikon kanssa Toikko lähti Tampereelta tulemaan kanssa niin tulin sen Toikon Toikon perässä niin tulimme sinne Mutalaan asti ja se kääntyi sitten sinne oikealle kädelle Toikolle ja minä tulin tänne Mutalaan ja sen perässä minä tulin ensin sen Näsiselän ja sitten minä siitä tulin karkuttelin yöllä vain ja tulin tuonne vähän erehdyin tuolla - noin tuolla Karheella niin että minä tulin sieltä tulin tuonne sinne sinne sinne Sipsiöjärvelle laskin sinne sen kautta että minä tulin Huopioon kun minun piti tulla minun piti tulla Viljakkalaan niin minä tulinkin Huopioon sen kautta mutta oikaisin minä siinä vain ja siitä minä taas siitä Huopiosta käänsin selälle ja tulin selkää myöden omaan rantaan niin sen reissun minä olin niin jääkelin aikana siinä kuljin kaiken nopeammasti minä kävin hevosella sen sen kerran Tampereella

Tampereen markkinoita pidettiin nyt - oli oli laskiaismarkkinat ja ja sitten oli sitten oli noin pääsiäismarkkinat taas ja sitten oli mettumaarimarkkinat juhannuksen aikaan ja ja pertunmarkkinat oli sitten pertunpäivän aikaan ja mikonpäivän mikonpäivän mikonmaanantaina oli sitten taas mikonpäivämarkkinat ja ja sitten oli joulumarkkinat siinä joulunetuviikolla siihen aikaan kun niitä markkinoita oli kun tässä tehtiin tässä Tuulensuussa joka oli markkinapaikka että ei kaupunkia ollut muuta kuin siitä se se katu mikä siinä alkaa kuinka minä sen nyt sanoisin josta myöden se on - noin nyt tehty sitten niin kaikki tämä puoli oli niin se oli hevosplaania semmoista - ei siinä ollut asumusta minkäänlaista muuta kuin kuin rapaa siinä vain oli kun siellä syksylläkin oltiin markkinoilla niin rapaa siinä oli niin että puolisääreen kun pronkattiin ja prenkattiin niin siinä sitä tehtiin hevoskauppaa siinä tässä Tuulensuussa sitä kun se kaupunki alkaa mutta en minä muista sitä katua mikä se on joka joka siinä on josta se alkoi se vanhakaupunki sitten kun minäkin muistan niin sillä lailla niitä oli markkinoita siellä siellä oli silloin summan väkeä sitten se oli ihan se - plaani se hevosplaanikin niin oli hevosia täynnä ja silloin siellä olikin noissa kortteerissakin kun yötä oli niin silloin siellä olikin oikein semmoista sähinää että siellä ei tahtonut saada kunnon kortteeria mihinkään kun niitä oli väkeä niin niin kovasti sitten niitä oli oikein roikittain niitä kulki sitten sitten niitä markkinamiehiä kun niitä oli niitä markkinahummeria ja joka miehessä sitä oli sitä markkinaverta siihen aikaan kyllä minä isävainaan kanssakin jo kävin siellä pikkupoikana niin kävimme markkinoilla ja prenkattiin ja ja koeteltiin hevosia ja osteltiin ja myytiin se se oli hevostori tässä kohta Tuulensuussa kun tästä mentiin ei siellä muualla hevoskauppaa tehty siihen aikaan kun minäkin - pikkupoika olin ja nuorena miehenä niin siinä se hevoskaupat tehtiin Kauppatorilla tehtiin muut tavarat kaupan eikä siellä eikä siellä muita muita kauppoja ollut sitten noin hevosia muualla muuta jotka pihassa vaihettivat ja sen semmoista ja kaluilla kaluilla kanssa tekivät paljon kauppaa sitten että että siinä preistailtiin ja tehtiin mutta siinä se oli oikein sitten se se markkinaplaani ei sitä sitä sanottiin vain Tuulensuun hevostori tässä Tuulensuussa sitä sanottiin Tuulensuuksi tätä kaupungin tätä päätä joka nyt on kaupunkina mutta ei siinä asumusta silloin asumuksia ollut silloin siinä olisi minäkin olin nuorimies vielä niin silloin siinä olisi kätensä paikannut kun minullekin kaupattiin oikein oikein niin kaupattiin että osta tuosta nyt tontti siitä siitä jossa on nyt se se lempo se bensiinimyyntämä niin niiltä paikoilta niin kaupattiin oikein että osta tuosta nyt sinäkin tontti minulla olisi ollut rahaa siihen aikaan kyllä sitten jo niin että eikä siihen tarvitse sen parempaa että hiukan häneen alkuun panee rakennusta niin ei sitä tarvitse - minä sanoin millä minä sen rakennan tuommoiset lukaalit tänne niin sanottiin ei se tarvitse kuin hiukan alkuun tällä lailla niin ja - joka vuosi hiukan panee vaikka ei muuta kuin hirsikerran - noin kerrallansa niin kyllä se siinä on kyllähän jos kyllähän maailman aikana kelpaa ja kyllähän minä olen sitä ajatellut väliin että olisipa siinä kelvannut niin paaluttaa itsellensä ja kyllä minulla sen se oli niin halpaa hintaa että kyllä minulla sen verran rahaa olisi ollut että minä siitä tontin olisin saanut ostettua mutta ne on kai niitä jälkikatumisia on ja hyviäkin kauppoja olisi ollut kun olisi olisi heitä osannut tehdä siinä olisi kätensä paikannut ja se on tosi se - se asia että väliin kun minä kuljen siitä että olisin minä olisi minulla olisi minulla tuossa nyt se tonttimaa en minä ole nyt käynyt enää taitaa olla kolme vuotta kun minä olen Tampereella käynyt enkä minä minä menin silloin menin tuonne Iittala noin tuonne - Euraan menin siitä ja minä noin menin Tampereen kautta niin en minä ole en minä ole enää Tampereella kulkenut sen kummemmin sitten kun kyllä minulla on siellä kun siellä on meidän äidin sisaria sisaria ja niitä on käsketty mutta en minä ole lähtenyt enää enää sitten kun ei minulla ole minkäänlaista asiaa yhtään

no - no kyllä se pettäminen siellä oli sitten kaiken suurempi asia että sitä siellä sitä siellä tehtiin että jos siinä vika nähtiin hevosen jalassakin noin niin kuin patti oli patti oli niin sinne se ajettiin rapaan ja talvella lumeen sitten niin että ei se näkynyt muuta kuin pikkuisen pikkuisen sieltä vain että se vika vika kumminkin peittoon tuli että kyllä siinä semmoinen semmoinen vika noin semmoista petinkiä yritettiin tehdä jos jos kuinka että ei sitä ei siinä suoraa peliä peliä noin ihan tykkänään pelattu no kyllä joku oli suorakin reilakin myyjä oikein oikein että sanoi että se on sellainen ja sellainen ja ja sitten noin kyllä se oli sitten semmoinen että ei siinä ollut mitään sanomista

no sitä sitä ei nyt sinne sitä tehtiin sillä tavalla että sitä ei viety liki puomia ollenkaan eikä puuta että se sitä saisi sitä saisi tehdä kun sitä peittää yritettiin niin se oli mutta sen näki kyllä joka jo pahempi oli niin sen näki hampaasta se oli kuluttanut kuluttanut etuhampaansa siitä niin että ne oli niin paljon alempana kuluneet ne hampaat siitä ja sitten selkä sen oli selkä sen nousi röykkyyn semmoisen joka oli jo pahempi niin siitäkin siitäkin sen näki jo vähän noin joka häntä hevosta hiukan tunsi niin näki jo sivullekin päin

no ei siinä ole nyt erikoisempia merkkiä kun se nyt oikein on oikein on selvä ja muuten muuten noin - hyväjalkainen ja muuta niin ei siinä ole ei siinä ole mitään mitään erikoisempia tunnusmerkkiä ikä sitten on kyllä iässä sitä on paljon ei toiset hevoset on semmoisia että ne niin hampaastansa hampaastansa vanhentaa ja toiset nuorentaa monta hevosta on vanhaa hevosta semmoista että ei saa kymmentä vuotta vanhemmaksi ei oikein oikein hevosmiehetkään niin ei saa kymmentä vuotta vanhemmaksi hampaasta katsellen vaikka olisi jo kahdenkymmenen vuoden ja kolmenkymmenen vuoden vanha joku hevonen mutta nykyään on hevoset kyllä käynyt paljon ei nyt ole työhevosia semmoisia enää kuin ennen vanhaan oli ennen ne vanhanaikaiset hevoset se oikein vanha se oli sitkeätä sitkeätä sukua ne vanhat hevoset että noin niillä niillä sai ajaa sitten ja ajettiin kun reilattiin nuo kesannotkin kun siinä oli ensin kun keväällä kun saatin kaurat ja muut kylvöön niin sitten tuli kiirusta ajoa tuli tuli ruvettiin kohta kesantoa ajamaan no kovat semmoiset kovat ja alastomat maat niin niitä kynsittiin sitten yksinäisellä vältillä kynnettiin niin se oli kovaa työtä ne oli ihan vaahdossa ne hevoset kun sitä ajettiin ja sitten kun sitten kun ne saatiin kynnettyä niin sitten kiiruusti ruvettiin lataamaan se oli kiskantolatoo kun sillä siinä ajettiin sitten sitä kiskantolatoota niin se kesti viikon aina sitten se hierominen ja sillä tehtiin pitkät päivät aamulla viidestä ja kuudesta jo hevoset oli aseissa ja ehtoolla myöhään ja huonot ruuat tuonne ne vietiin hakaan hakamaille sitten noin syömään että ei niitä kylvöheiniin pantu ja tuossa jossakin ketopäässä sitten päivällä syötettiin ja ja sitten kun se saatiin se kiskantolatoo tehtyä niin sitten siinä alkoi äestys ja kun se äestys taas kesti viikon semmoinen polkuäes oli sitten ja kaksi hevosta edessä niin sitten kun se äestys tuli tehtyä niin sitten se sitten se taas ladattiin siitä ja sitten kun se oli ladattuna ja tuossa rukiinleikkuuaikana ja tai ja puolivälissä heinät ruvettiin saamaan kokoon niin sitten ruvettiin kertaamaan no siinä kertauksessa meni sitten taas noin kun se vältillä sitten taas kynnettiin niin siinä meni taas yksi viikko niin ne hevoset olivat yhtä painoa sitten aseissa ja ja ne oli niin lihavia ja ja tuoreita niin juuri kuin mättäitä vain että minä olen sanonut että ei nykyaikaan saa semmoista hevosta ollenkaan joka kestää semmoiset ajot semmoisilla ruuilla kuin kuin niillä oli että että niillä kyllä ja niin kuin tuolla Porintielläkin kun siellä ajettiin niin kun siellä oli siellä otettiin kun ei ollut heiniä kun ei kylvöheiniä ollut silloin muuta kuin semmoisia maaheiniä vain niin siinä - oli silppuja silppusäkki ja punttu oli sitten mukana ja siellä - ja jauhoja niin siellä tehtiin silppua hevosille siellä välillä noin - yöksi niin annettiin silppua ei suinkaan silloin kauroja hevosille syötetty niin annettiin niitä sitten tehtiin jauhoa ja silppua jauhoja pantiin ja silputettiin niin sillä - tavalla sitä niitä ruokittiin että jos nykyajan hevoset olisi siinä niin ei ne kävelisi montaakaan aikaa kai ne sinne panna saa ne oli niin kestäviä ja ne ei ollut suuria ne oli tuommoisia jos oli jos oli kymmenkorttelinen hevonen sataviisikymmentä senttiä sitä sanottiin kymmenkortteliseksi niin sitä pidettiin jo suurena hevosena sanottiin että se on suuri hevonen kovasti että että noin ne oli ne oli semmoisia semmoisia hevosia että noin minä olen sanonut että kun että kun semmoisia olisi mutta ne on ne on mennyt nyt on tuolla jalostus mennyt siihen vasuunaan muuta kun on niitä juoksijoita vain niin ei niillä ei ne maanajossa eikä - eikä - maanmies niillä mitään tee

no siitä siitä mustasta jonka joka minä jonka kanssa minä siellä Tillin tykönä kävin se oli semmoinen musta valakka ja iso riski hevonen niin minä maksoin siitä minä muistan sen hinnan niin kolmesataakolmekymmentä markkaa minä maksoin siitä hevosesta silloin sitten noin ja minä muistan ne rahatkin ne oli niin - pieniä rahoja semmoisia niitä oli osa markan rahoina ja osa osa kymmenen markan rahoina niin semmoisilla se maksettiinkin sitten ja sitten oli semmoinen pikkuinen poika myymässä vain ja me sanoimme että kun sinulle on semmoinen annettu niin sanoi että kyllä se on hyvä hevonen ja me ostimme sen sitten niin sen verran minä maksoin siitä no kyllä niitä oli sitten kun hyviäkin oli oikein noin jaa ja me yhden kerran isävainaan kanssa me ostimme semmoisen oriin maksoimme siitä viisisataa markkaa se oli se oli se oli paras hevonen melkein mitä torilla oli niin silloin niin me ostimme sen sitten sitten on siitä on aikaa kuusikymmentä vuotta kun se hevonen oli muistan sen - nyt tuossa tuli mieleeni se se aikakausi

no se kengitys oli nyt semmoinen serviisi että että kengät tehtiin kotona tässä oli meidänkin naapurissa oli seppä joka teki sitten kenkiä syksy noin oli talossa kun sillä oli sillä oli vuokramaita se noin talosta maata niin se oli sitten sillä kaupalla että se teki talon takomiset kaikki niin se sitä tehtiin sitten kengät kengät tehtiin siellä pajassa ja semmoisesta vahvasta kangesta ruvettiin takomaan niitä ja sitten sitten naulat tehtiin naulat tehtiin kanssa ei silloin ostonauloja ollut niin tehtiin siellä sitten se seppä teki naulatkin ja sitten se - noin kengitettiin siinä kyllä sitä itsekin pystyttiin kengittämään ja eikä silloin ollut semmoisia kengitysseppiä erikoisemmin siihen siihen aikaan ollenkaan muuta kuin sai sen nyt menemään menemään sitten ja niillä oli niin hyvät kaviot että niillä ei ollut niillä ei ollut sitten lukua että kun häneen siellä pysyi kenkä ne ei lohkeillut ja sitten niitä sai lyödä vähän hollimmallekin että ei se ontumaan ruvennut niin sitä kengitettiin sillä lailla ja itse kengitettiin ja talvellakin kun oli nyt niin kuin lähti kenkä ja tai muuten niin ja kun oli kylmät tallit ja kylmät ilmat niin se tuotiin kyllä minäkin muistan niin meilläkin tuotiin hevonen pirttiin ja pirtissä kengitettiin ja sitten pärevalkealla näytettiin ja sitten oli koppa siellä takana että kun tuli niin koppa ja kiulu oli sitten että ei lattialle tullut niin oli siinä ja kyllä minä sen muistan ja valkeata näytin siinä kun hevosia niinkin kengitettiin siellä ja toiset syötti sitten vähän niin sitä päästä taputtelivat ja leipää syötettiin ja - vähän annettiin leivän kappale että että pysyi koreasti oli kun tallit oli kylmiä ei silloin ollut lämpöisiä tallia ollenkaan että se oli se oli sitten niin että lämpöisestä vedestä tehtiin silppu ehtoisin hevosille ja meilläkin oli sitten sillä tavalla että kun järvestä vedettiin vesi ei silloin niin hyvät kaivot ollut että siinä olisi niin järvestä vedettiin vettä niin oli sitten saunassa semmoinen horupunttu sanottiin horupuntuksi kun ennen vanhaan tehtiin viinaa ja siinä horupuntussa sitten sitä käytettiin kun siellä oli viinan luvan - keitto ollut ollut ennenvanhaan en minä muista sitä aikaa mutta se punttu oli kumminkin ja se oli siellä saunassa ja kun saunaa lämmitettiin melkein joka ehtoo meillä meilläkin lämmitettiin isävainaa oli semmoinen että se se lämmitti joka ehtoo saunan ja eikä muut mennyt vihtomaan kun sen se itse vihtoi niin ja huuteli toisia ja sanoi eihän ne viitsi mennä niin se sanoi että se nyt kummallista on kun ei vihtominen kelpaa ja mutta sanoi kyllä - me sanoimme että siinä menee niin paljon puitakin niin sanoi kyllä talossa sen verran puita täytyy olla että sauna lämmitetään ja kun se oli se sauna sitten semmoinen lämpöisen horea niin se se vesi pysyi siellä semmoisena lämpöisen lämpöisen huurteena sitten josta sitä kannettiin niille hevosille sitten sitä lämpöisen sorttista vettä niin ei se silppu sitten niin kovasti jäätynyt mutta kyllä se aamulla oli sitten sitten jo jäässä ja sitten ruukasi ruukasi kyllä noin se puntun pohja jäätyä niin että sitä sulattiin sitten taas siellä saunassa niin sulattiin sitten joskus niin se oli semmoista hapanta möskää vain sitten siellä mikä siellä mikä siinä oli kun jauhot oli sinne laskenut ja sen sellaista juu kyllä ne

no ei niillä ollut suurtakaan lukua kyllä ne oli oli nuo hihnat oli nyt jo semmoisia minun muistin aikaani nuo mäkihihnat kuin nykyäänkin on ja ruomat oli en minä enää muista vitsaruomia ja sen semmoisia paikkoja muuta kuin vitsatampit minä kyllä muistan kranoissa mutta kyllä ne oli kyllä ne oli samanlaiset ränget täytyi olla sitten semmoiset hyvät niitä tehtiin oli ränkimestarit ja ne kulki sitten tekemässä ne oli semmoisia pienikaulaisia hevosia että ei niille tämmöiset ränget auttanut kun kun noin sopinut kuin nykyään on niin niin niin niitä ränkiä oli ja kyllä silloin nahkaruomat sitten jo oli kanssa kanssa käytännössä että kyllä ne valjaat oli mutta kranat ei ollut nyt semmoisia ei ollut sanottiin tuplakranat jossa oli se kannatushihna ja muut niin eikä niissä ollut sivuhihnoja kranoissa ollenkaan sitten muuta kun ne oli semmoiset yksinkertaiset kelvenet vain ne ne kranat sitten että että ne oli mutta kyllä ne kyllä ne tällä neuvolla vähän tätä mallia oli tällä paikkakunnalla kun oli ja oli mitä täällä ruukattiin vitsatamppeja oli sitten kun ei tamppeja tahtonut olla niin niitä tehtiin väliin sitten kasaan siihen renkaaseen että siinä oli useampia sitten vitsasta tehtiin siihen semmoinen että se meni siihen aisan reikään sitten se se vitsatamppi ja niin se piti semmoista kitkutusta kun sitä ajettiin niin se kitisi ja natisi sitten niin kuin vitsa rutisee

kyllä se kyllä se tuli kyllä se tuli ei siinä ole sen kummempaa muutosta no - ehkä ei enää ehkä ei enää